Da susu ko wosaka kuchora igazeti, wosaka uriwi nowachwe kowosaka kandika, wosaka muchora ukatola igazeti ukachore, shana uri wokandika koba nimuntu osakandika ukaandika, kowosa kaandika mpichi, ikatuni kaandika uri, koowosaka kandika mpichi, kaandika uri kuwasaka kaandika ng'oombe kaandikaka uri. kowosaka kandika nkuku kuandika uri, kowosaka kaandika ibata kandika uri, kuwasaka kaandika mburi kaandika uri, kawosaka kaandika muundi kaandika uri, kawosaka kandika ibula kaandika uri, kowosaka kaandika kobe kaandika uri, karyo vyoosiivo yaani kalamu ya saidira sana.